Mboa jaamasambii jee jisekalaa ni chainizi. dakika dejikavii jasirie kusina kuikala muda mulihii takuu, lakini mboa jingii jaakiikalaa muda mulefu.